पाठ्यपुस्तक औपचारिक शिक्षा प्रणालीमे विद्यार्थी भरिन विषयगत ज्ञान प्रदान करना महत्वपूर्ण स्रोत है। यी पाठ्यक्रमअनुसार तयार करतियाँ। पाठ्यपुस्तकके मुख्य उद्देश्य विद्यार्थी भरिन पाठ्यक्रमअनुसारके ज्ञान प्रदान करना, शिक्षण सिखाइ ओहके सहज बनैना, आत्मनिर्भर अध्ययनके अवसर देहना आउ परीक्षाके तयारीमे सहयोग करना है। यी शैक्षिक गुणस्तर सुधर्ना महत्वपूर्ण भूमिका खिल्ता।